ka ʻoluʻolu o kaʻu keiki. ke ulu ʻoluʻolu a lokomaikaʻi nui nei ʻo ia <noise> a <hesitation> he keiki wale nō ʻo ia kekahi a aia <noise> kona mau ʻaoʻao <noise> pakikē paha a hoʻolohe ʻole akā <noise> no <hesitation> kona <noise> ʻelima wale nō makahiki, he keiki ʻoluʻolu <noise> a lokomaikeʻi nō ʻo ia.